अगर हमें नाश्ता को डिनर या डिनर को नाश्ता में खायेबो को विकल्प दियो जातो, तो हम नाश्ता को डिनर में खायेबो पसंद करते। कायकि नाश्ता में अक्सर हल्के और पोषक पदार्थ होत हैं जैसे अंडा, ब्रेड, ऑमलेट, दूध आदि। ये चिजे पचायबे में आसान होती हैं और जे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देती हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड वगैरह और डिनर के टाइम हल्को खाना खान चाहिए जो शरीर के लाये अच्छा होत हैं। रात में हुमारो मेटाबॉलिज्म धीमो होये जात हैं। अगर हम डिनर को नाश्ते में खात हैं जैसे भारी और तले भुने पदार्थ जे सुभरे की शुरुवात के लाये ठीक नाही होत हैं। क्युंकि शरीर को सुबह के टाइम हल्का और एनर्जी देने वाला खाना खान चाहिए। इसलिये हम नाश्ता को डिनर में खायेबो सही मानत हैं।